यो समानता शब्द सुन्या बित्तीकै मेरो दिमागमा क्या आउदो छ भन्यापछी हामी झिक्कै थरीका मान्छे हुदा छौ । हामी झिक्कै थरीका मान्छेले चाइ फरक फरक समस्या भोग्नु परीराख्याको हुदो छ । हाम्रा अधिकारहरु पायाका हुदाईन ति सब्बै मान्छेले समान अधिकार पाउनु लाई नै समानता हो जसो मुलाई लाग्दो छ । अकतिपय मान्छेले जात भात यस्ता झिक्कै कुणा हुदा छन् तिनुले बिभिन्न यो भेदभाब सहनु पण्याको हुदो छ त्यो भेदभाब कसैलाई पन नगरीखेर सब्बैले जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गास बाँस ,कपास, रोजगार देखी यो सामाजिक हुन्छ नि समाजमा बस्न्या स्थिति हुदो छ त्यो स्थितिलाई पन अरुले जस्सै पाउनु जसै धर्मका कुणा भया लिड्ग, यसा झिक्कै कुणाहरु आर्थिक अवस्था कमजोर देखी झिक्कै कुणाअरु हुदा छन् । ति मान्छेलाई भेदभाव गर्न्या धेकी लिएर झिक्कै कुणा यसा फरक फरक गर्याका हुदा छ। त्यसो फरक नगरी जत्ती पन हामि मान्छे छु हामि मान्छेले एकनास्सै अधिकार पाईखेर अघाणी बढ्नु नै समानता हो जसो मुलाई लाग्दो छ ।